Lie kamega mats kukubei kari han nats community te kagia lia iahana luma tar na mats toular pouts a mats tahol. Mamana poata. teka wumulam. lie ron rangagi taren. hihatuts tari taren lana tara pala tekaria turu skul telanama. lugono hobotontoa mererien. poata te hihatuts gili ttaren tara mar kato teka werima turu young life telano tena hitul tala rowen. tena ka mererowen a galapien naha. lie kategen balia teron rangagi taren. Alu. limio a pala te tetene muma, muatu peiama limio tetene mio. limie manama tuhana mowi tara man mar makum te hihatuts gialia tara palate panir. kate hamatote mulu tara poati romana. I romana. esi tamulu matara maruene aluesi tanen. Tsi romana. katego hakatsinilu alua pien tahol. alue ruto marem a matske puku hamanasa namei lumluma mulu alue ateim a sus. sus e la hamanasa talanama Sus e tuhana. lue ateisil sokueiema alue tahol pan hamanasa talam. Poata te tahol pan hamanasa mumalu. lue kamula. luena tara marei lanamou alue na tasu lenemou a tana ken makum tena puposa wamolu. I taraman poata tara puposa hamanasa lie ron hihatutsgi tara mats kukubei te kari iahana luma tar. iahanats community tekagi lia. ats bun han. lie ron ranga meregen. puata te taramarei lasemiluats ken makum eni. muatu pe hamanasats makumun hirhirata tamulu. marken makum te tuhana hamanasa milu. a makum a omi koru. te tara lasemula lua tsiho. nguerira puposa. te puposa las mula lu. lua pien tahol. lue atesil sokueiema lue napin hatuhanam. pien tson e napin hattuhana sokueno pien ii tamulu. balute mas hakats hamanasa talam. kate mas haliantuam nemulu. a pien tson e go muago lawi batena pile pinpinone olimiulu. E ma niganei. tanaka u gol. kamenu marken gol tema hengo hanigene a katun i iahana han taralu a pien tahol. Tanaka. hahi kapien u omi. tanaka. pasin turu susuat ranga. alua tahol. lua mama ti solon Solon hatsinanama. bbalu tena. hihepots lenemoa pien tahol eni. hihe bemilua pien tson e ni. ba nori a huol tena kato len hasero a markato te ma ngilemilu. Muatu gamei a olimulu balte peiema tua puku a poata tena ka gono megowi lia pien tson eni. mua banta ka tanen. alie na niga gou. mua. poati romana. alua tahol alue e mas ateisil haniga nitoanema luesi. Te atesil hanigantoa nemowalu aluesi. lo haniga mo. gube kamena. tua koru a poata. alue na bump nuahasmo. S. te ranga begilia. baliate pentoaneg. nikaka taralu apien tahol. alute tara marei baleri iahana han. tara culture. tara custom. tara church tara ha. a gavman. alua tahol alua value baleier. alue kamemu tara marei u pan sokuna. So. te pan soku talanamo keneni. iahana han. sa lu a pien tahol tara poati romana. hakats kap nituani alu tena suate mo a ni tiama. A pien tson be moa tena ka go hevi meio. tara ha lu te ranga gula lia. huol a sus e butu lasina. lue na tara hamanasema tsiho. lue puposam. lue atesil hakapemula. hey. lia ka hamanasa tala gi tara ken makum. lie mas ha matot talega ni nige na butu no. A nomie na butunama te markawegu lia tarats ken poata hamanaseni. baliate mas hakats nitua neiega. alia temar likoto mema lie tsinar. te lama. te lama. te lama. lie mas na butu haniga kopis wago te mar likoto memalia. na tema hala meme lia tsunono. Tena pe hase gowa lia. a u nikaka banei tar turu puteni egu nikaka lia. ua ban ta katun ego antuen ova tarasil memei lia aha? Alia. lie kagi tara nikaka pepesa tar. liate tatala gia turu puteni. muata kega napin stop haseio lia. kaba logo taratara kopis talala. mats hei tila gono merema lam tila. poata te ranga mou hatsinana na ti ranga mou hatamana. balute palis kopisim. balte pem. habaka te hakamits sil talemilua rungum?A lugo kokomoto lasi balte taratara kap pouts neiemalu. poata tamulu be kapa. eni a poata tar hamanasa. Tuhana homi hamanasa lu. na tara hamanasam. mualel tu kikits hulu. mualel ta ear ring. mualel tu maman katonu hulu turu mata. ge bus len tspon mei a ha?A kisu te bus meien? Mua. galu gama olum. Balue pemu laip tamulu. alu lasi te pilenemen. ba te ma tara marei mi a lua ha? So. lua kukubei tara poati romana. taran tua balte hakats kap naiem. alia te na suatega heavy. lia te na suate gou a nitiama. menats pien tson nonte hula palawa la nena han te hula. tatalana turu lan te la.